Ny trondro aloha an, anisan'ny tena tsy dia afaka tazomina ela e. Satria matetika misy <hesitation> misy olitra ao anatiny. Dia azo lazaina hoe eo amin'ny roa andro tena hoe farafahabetsaka no afaka tahirizina ilay izy dia ao aorian'izay an, tsy maintsy tena hoe andrahoina tena hoe tena hoe <hesitation> andrahoina na hoe endasina elaela, vao afaka hoe azo lazaina hoe hohanina fa tena anisan'ny mora simba indrindra ny trondro.